Pos endispués d'izil-mi essu, de seguru que vien algu comu: Chacho, pui cómu essu qu'agusmas pa sotru lau? Qu'estás hartu d'estal paquí? Güenu, t'entiendu enque tapocu no s'está maleju de tó. Güenu, pos ná, que te vaiga bien palos terruñus essus i ya me cuentas, i axolá que güelvas que se mos está queandu vazíu Çorita col hoíu emigraeru.